يا هلا يا ناصر كيف حالك؟ أنا تفكرت ليش ما نلتقي اليوم للغداء؟ عندي مكان جديد أريد أجرب فيه، يقولون الأكل هناك طيب ممكن نلتقي الساعة وحدة في المطعم اللي عند السوق إذا تقدر خبرني إذا ما تقدر عادي نحدد وقت ثاني أترقب أسمع منك، خليك بخير، وإن شاء الله- إن شاء الله بتصل عليك بالمسا، ونلتقي إن شاء الله.